Magnano akory moa anao ty, sy miroho mihinsy anao tandroagny da io misy eo avao, da ko gne gn'olo miasa loha asa ino problemognao, da zakizakay aminah eka za, sy fagnignao agn'io, anao sy nahalagny hagny aby tandroany, sao koa mba hisy hifagnampia avao f'sara avao raha mazava.